بالنسبة ليا أنا أحسن وردة هي وردة الياسمين رغم أنها مزروعة في دارنا ونشوفها كل يوم ابانحس كل مرة ان المنظر متاحها مزيان عالخروج، أما زادة قابلني نوع متاع زهور وأنا ماشية فالشارع كان لونها أزرق شكلها غريب شوية أوراق مفيهاش ريحة اما منظرها تح مزيانة يعنى تحفورخاصة إني نحب اللون لزرق.